Telaano ti ku kuwe we-ta-gun, we-ta-gun yee ti ya shaklom ka yippo ti yoojui mere mere ka yippo ti gassho wee ta shaani ka yippo ta piri ɗing ti willa ma ka yippom to sha wesshimaji ka darang te a ti kum shaani ka darangum to we-ta-guni ka ye we-ta-gun ye ti mina ka we-ta-gun ye ti doong to nan bwana we-ta-guni ta iya bwatto taaju palau koon bwatto taaju tat ka we-ta-gun ye ti illoju kan ɓaak ti shikl ye ti illoju to ɓaak kaa pelle wen kaa pelle gbii, nigu to mee ye ka ɓaak ri shigi mee kuma a ti peru gassho wesshinaju ka darangum maa ka darang ta meeju po shaklo wa yooju shakloju in kuufoju kuttii maa ka darang peddi adoi. A ti kum we shi prim a ti we shik we ka darangum adoi te yooro kaaa jel ta piri ma ti tang ye darang tanga shuwoeo ka pelle la yippo yiƙa waru to ado sheeju ti la aworo bayan adoi ti la aworo ti shago la we shik we ti shago la we shik we yippo maa ti aɗoi ti aworo to mee tere pennaju ti shakki aɗewe amma we-ta-gun ye ti dong ti dongi maa adewe ye ti illoju ti ɓaak to ti sha wesshinajui ka yippo wesshina fokjui wen, ka yene maaraa mee ye shin palau ye ti aɗɗina wesshina fokjui lo ti peruc gassho lo ka yippo maa wiya ware ta sharo kwi ka yippo in shari ware ti peru ka yippo in gassho wesshina ye ta shaani ti geena yaji ta shanai sha wesshinani to moo ta ɗuuƙoni ti ƙu biro maa weena shiƙi da yake ka yippo aɗoi ti we ɗing sosai to maa weena shiƙi in sharun shoƙƙinna ka la akumom too po yiu akumoni. Ti yiwi ka hikima ti yiwi ka shen ta geeni ta po wijini maa shana ƙoƙman ti po wijini in shwun fokni to po wijini koo ti gun ɓongi in luƙuttu maa a ta iya sharani ya peraa shinin sharin te ta bi ba maa ta sharin ti ta bi ka arat, arat ta iya kpeyyani to ti shaw akumomi to shari ka shen kuma ɗigi shiɓo ware ye nyitti nyitti ka shiɓo kwaro kwarye ti illiloju ti ɓaak to ɗing mee ye ti we shigi ka yippo to maa weyaa shigi ka yippo ta sharu in wa shari in shiwon wesshinaju in ti shuyyina wee shikju ɓarangi wen ti li gun ta shunii ti ter gun ta mee palau ye wee shigoro aɗewe ti ter gun kuma te illoju ti ɓaak maa tera gun in ya keɗɗinee ye la yaani shaklo kpumu geeɗok koo shaklo naapalau kan ɗok koo shaklo kpumu gee tiye to koo shire ke yaddee ta shuun wesshina sheeju kan kuma yaddee ta patton ta shunii te minin shuwo shikro maa kuttan ti kwi ti minin shuwo shikro, te minin shuwo shikro. To koɗɗii maa yuwaa ɗang shaklo kpumu geepereu dai ke ta weyani penna shiɓo yin kpali ti fokju kpali fokju in peruju yeɗok we-ta-guni wen ka we-ta-gun ye ti ye ti dong ye ti jeji shinu ka yippo a ta ya shaklom ta peru ti gassho wesshinaju ka yippo ka me kan gbidinoi ka men nyittiju misali wee ti pepittu la yippo yen nyitti ye ti perui sha fok akumom ti peruka yippo shi kam a ti peru ka darangum ma kaa weya ka darang la maan ƙuni ta in kpee shikni in minnu arati ti fomna piree doo aratim in maan ta too ti sha wesshinani ti perini sha fokni ti shai ka yippo a ti sha fok ka darangum a ti peru ka darangum a ti ya mere mere ka darangum a ti ya wonn ɗok ka darangum ka darang ta reeni ta jwalli in guwonninin in lau shikri ɗeeninin koo ti she piritni too wesshina foki wen? Maa weya ko ɗaa golom ta sharani ta akumom ti aɗɗo golom ye kwaro ko kulungu maa weyaa shigi. Ta shara ka yippo in aɗɗina ye po yoo maa weyaa shigi ka yippo ta shaɗɗani in ti ɗellina tere wesshina fokni yee kurmech maa weya shigi ta shaɗɗani ti ɗellino ka yippo ke ta we laa ta aa sheni yen ɗing akumom kenang a t aɗɗo lom sai dai kulungu we yuwarei we memne ti ye yaa peraa ya kwari sai ware, ware ti perinka yippo ti sha fokni ka yippo maa ka yippo a ti ya shaklom ti sha fokni sosai ka darang u ka yippo dai tun ba ka pelle ma damal ke fa weyani ti perii ka yippo ti peri ta warani talli in shurin fok in gasshirin wesshina yeta shaani to wesshina fo sheeni akumom maa ti sha dovakuno sai dai <hesitation> weyye ta damal a ti shaa kulungum ta shoni dwakuno, shili biro koo shili <hesitation> ko weyai dukni kai shili biro dai ma weyaa ko penon shire. Ta shaani sai manni wei wen? Dangi warei wo wen kuma kan gerer ti gunai kaa kpeyang waranju shin kama akumom to shi maa a ti peru ka darang sosaim ti leu peru weeni ti perui ka yippo sha fokni ka yippo ta piri maa yuwaro dil ye yippo yuwaro koo ta piri maa tippino too terei koɗɗinee ta yiu perin sheeju wa waaraa gassho sha fokni te shi akumom wesshina for akumomi wen? Dwakuno gungum, tungut wee yuwaro shili biro koo we la shoro ta shili biro dai ma ar ma neem ye maa weya ti shala kuma ti shaɗɗinai ka yippo koo duroo maa weyaa ta sharani ka yippo shi kuma a ta aɗɗo lom sai wesshina yewanci wesshina fokni wee ye niyon ɗing to sha ta wesshina ta shaani ta shili biro ko tungut te niyonɗing ti sha tungut kpeyang ti sha, shee me ti dong yeti mina kawe kaa pelle ɓai, ɓai shi kam darang kan yipporo te sha we ɓoi maa wyey we ka yippo ka darang ta shaani maƙa menan gwang ka darang ta shaani. Ka yippo ma ti peri la shii ti perii wen ka yippoi ka ɓai para, ɓai ta iya perani ka yippo in kooni wa shuru fok koon shuru fokro ta perani wesshina fokni gbei lo maa ti shakƙi ɓai ti shaƙƙi we-ta-gun ko niyonɗing ye ti sha wesshina in to sha we shogiree in to aɗɗina koo in ti aɗɗo lo ka ga niyonɗing ti adɗo lo in ti sha wesshina halanan maa ɓai, ɓai ti sha wesshina li aɗɗ lo niyonɗing in ti sha alau ɓai in to sha alau maa gbei ɓai ti peri in maa peraa ka yippo to peraa para ta warani tali yee wiyaa ko kumaa wee ko we yuwaro ye muraro murii ta iya addani maa weya kan ɗoi ta iya kayani in tuki in aɗɗina tere ti she doo ti she kaa ta shii niyonding to she kaa to wesshina ye niyonɗing ta shaani maa minaa ti ɓai ɓai ta shaani amma ka manni alau ye niyonding a ta shaanim amma ɓai ta shaani sai wen birangi? Sai <hesitation> shurmi, shurmi shi maa ti leu ya kiwoni ko sha fokni ti yai ka yippo ka darang shi man ma weya ka darang pelle ti mina ta minin ka darang in sha to ye ti dong ti sha fokni yawanci ri shai ka yippo longku wen ti geena maji maa penna ka darang memme ma weya shigni ko ɓai ma weya shikni ta iya ya weyye to shi kam wesshina fokni shi ma maa weya dwakuno ti sha alau julle ti sha alau dwakuno ti sha ko laa tanga ti sha maka weya piree ti shurun dwakuno ko piree tanga diyoon ka jeene to fwiji ke ta we shurmi ti po tere, shurmi ti po tere ta ya wen ti ɗinoi ti piree ta waan wesshinani in ti sha kuma ta iya warani tali m yuru tii in shiru fuk in meerini po shakloni in shaani po shaklo to piree ti patton sheeni ti tong ti pattinai ti ta ɓuk ta oppani ta ɓuk in pattirin shiɓa mae pattina shiɓa in perini ɓai kan shirmi kan wiri kan doo wiri Ye ta minani ti shiɓoju maa pattaa shiɓa bwii ki ta mini wiri in sheiyyina ro ti shakki me ne teƙai aɗewe a kan wirim shinu kam ti yiu kuttoneeju ti kwi maa faraa sha wesshina in ti sharu wesshin koo ar shwee in to waron in to wa mibinna ti sho ɓoju ye pattaa ti ta luwoi te wangintin ta tai to ka we-ta-gun ye ti dong ye ta sha ar sheela, ar ɓut ar shwee, arshau argappa, wee ma weya ka pelle ka maa wadur ti ta sheela ka maa tummo shin maa dii ti ta sheela sai manni loi ye ti peru ka yoppoi wen ye wesshina fokni ɓana lo waani sai jakaani wesshina fokni ɓona lo shi kuma maa weya ka darang ta iya ki tukani ka yippo maa ti peri gassho we ka yippo rawok we-ta-gun ye ɗeeni te jeji amma rayuwani yen kpangi ti gongo sheela ti shaa nee biro shili biro <hesitation> ka pelle ke pelle tungut. Koo ma weyaa lo ta tukani aɗɗina too min la shuun toom, ne maara lo ta shwee ko we-ta-gun ka me ti muna ka me ti dong ne mairaa mee ti sha wesshina ka yippo mee ti ya shaklom ti shallajuo fi ku shooju ti yooju mere mere ka yippo to ti shakki we-ta-gun ka me ti mina ka me ti dong ne mairaa mee ti sha wesshina ka yippo mee ti ya shaklom ti shallajui ti ku shooju ti yooju mere mere ka yippo to ti shakki we-k-gun yeno maryai ka mee ta shaa ti aɗɗo lo ti sha wesshina ti sha shwee mee ti ya temrem ɓai ti tai ti aɗɗo lo te sha wesshina ti sha shwee mini waru ti shakki dabbobi ka mee ye ti illoju ti baak me kan ɓaakju kuma ti ya gun ti ya guni ɓo ne maara ka digiju to ti shakki ka mee dobbobi ye me ti aɗɗina to ti shakki ka mee dobbobi ye me ti aɗɗina wesshina fokju ti aɗɗina ɓaro lo wo pitte? Ka daɓɓo, ka jaƙaani wesshina fokju ɓara lo to shinu kam shin ma ka yippoi maa ti peri ya para ye. Wesshina fokju mee ti aɗɗina ya ti aɗɗo lo kan mee ti sha shwee ka me ti sha alau raau ok shi kam raawok a ti sha fok ka yippom ti sha foknii ka darang ɓono maara ti shakki mee na ti peri ka yippo raawok a ti peri ka yippom ti per weeni ka darang sannen ti sha shili biro maa weya lo in aɗɗina to ne maaran ti shakki we-ta-gun yee ka we ka mee ti min doo wiri ka mee ti min doo wirim peɗɗi t lii gun to ka yee ti li gunum ye ti li gunii ta biro ka ye ti li gunii ta ɓuk to ye ti li gunii ta ɓuk kaa pellee ma angojo kama ƙila to digi ye ɓono maaraa ye we-ta-gun yeeti perii ka yippo sha fok ka yippo kaa she ɓai maa pattaa sai ado shiɓoi appaa aɗo shiɓoi ma appa ma yiƙƙa weiyyo shi we fo tanf waraa ka koɗɗinee ta yiu minin jwal doo wiri We war koɗɗi ye ta yiu minin wesshina ti warin ka wesshina in ti sha to ti shakki we-ta-gun yeno maryai mee ti peri ka yippo ka mee ti peri ti dong ka me ti dong ka me ti mina nen maama <hesitation> kule ko angɛ maa leƙa yaa angɛ to terei ye to dong ye ti jeji kule tere ye ɗeeni ti mina to shinu maa ti aɗɗo lo ti perujui ka yippo in ti sha fokju yippo ti gajijiyo ware maa weyaa ka darangi ti sha fok ka yippo kan ka daran ɗing, yippo maa yuwaro ta pereju in ti gassho wesshinaju ti gasshina to ta gasshani ka yippoi wen ta gasshani ware ma wiyaa ware in yippina ko weyaa kuret ta iya yiwani in ti aɗɗina ta yiwani to ti shakki mee ti ilitti ye ti illina to ɓoak kaa agbaaru to wesshina fo agbaarui wen shi maa ti aɗɗinai wen a asali nyee lo ye ya peraa ti aɗɗinam maa weya danyuk ta iya yiwani ɗeli maa weyaa kuret ta iya yiwani in deli ma weyaa golom. Ta iya yiwani in deli maa weyaa la kwaro ta iya yiwani in ɗeli terei wesshina fokni to agbaaru shi maa ti sha fok ka yippo manni koɗɗi mondok ma teƙa yaa ti yam amma yawanei te sha fokni ka darang ka yippo ma ti sha fok ti peri a ti ya shaklom ti gasshuru wesshina ka yippo tun maa ta priri maa tipporo to ta peiri ma tipporo kuret ta yiu pepittu ya yiu mere mere shin maa ta shassho wee ta shaani ta shinue to ka ga daga po tere dang ke ta ta weyani ka yippo chan ke la weyani agbaru illina ti wanna tong? Shuna fok tali warga pirennee ta weerim wesshinaju in shiri tene wee munu kan te <noise> digii wee minai ka pelle ma girɓi tere kam ti sha ti sha fok ka yippo.